Alura ël creiun al e fait u cun la grafite e ëntà zgnaché ël creiun s'la carta për scrivi, e al e pa dificil, semplicement ka grafite a scriu s'la carta